Fomba fiantraikan'ny sakafo amin'ny ara-pahasalama antsika de zao: misy ambaratonga roa izy reo ein, alantsika ohatsy zao sakafo natoraly ohatsy hoe tamatesy, <hesitation> traka, tongolo regny zao a mahasalama regny laha ohatsa ka regny foto-tsakafontsika resaresaky voamaigna; fa raha foto-tsakafo resaka amin'ny hodik- s- <hesitation> ahodina ara-simika regny presque mamparary olo, alantsika ohatsy siramamy laha vao trop loatsy fihinanao azy z- zay ny mahatonga gn'olo mahavoa ny diabety, de lasa mamorona arety hafa koa zany hoe maro karazany zany fiantsaikan'ny sakafo amin'ny vatantsika laha natoraly izy, salama lalandava antsika. Alantsika hoe ravin-kazo taloha antsika olobentsika taloha nampiasa ravin-kazo salama soa tsisy fiantsaikany, mbo misy aza sasany avy zato tao mahery fa antsika am'zao zara laha hisy fitopolo tao na dimampolo tao.